والله اذا اريد اصير طير ليوم واحد يجوز يعني اختار البغبغاء لا مو البغبغاء لا احب النسر او العقاب احب الطيور الجارحة حيل احبها تكون سريعة وهيجي مركزة على هدفها فاعتقد اختار يا اما النسر يا اما العقاب